Na araky fieritreretako ananjy alohaka de indre mandeha isanandro de efa ampy ananjy, andosina mandehandeha akegny foana izy an, de karazagna hoe gym ho ananjy zany le magnano fanantanjahan-tegna ho an'ny vatagny, sady koagna sy de masiaka loatra zany izy amin'ol fa zista hoe an-dakorony zany izy an de ma- masiaka be fa rehefa avelany kosa izy de sy magnanognano foana izy magnefatr'olo.